أي اهو وايد مهم انه الانسان يتابع الاخبار عشان يكون ملم بكل الي قاعد يصير يعني حوالينه و <hesitation> ومميزات هالشيء انه يعني تكون متابع وتعرف شنو الي قاعد يصير عشان يعني تعرف شلون بيكون ال- مستقبلك وعلى أساس يعني الاخبار وهالاشياء الي حواليك تحدد يعني قراراتك وجذي والعيوب في ذلك انه احيانا تكو- تسبب لك ضغط نفسي وما تعرف تواصل الشغل